दांतो तै अछा से साफ कनाले हम सबसे पैली एक सॉप्ट बरस जैमा फ्लोराइड नी हूंदू। ऊ टूथपेस्ट इस्तेमाल कला कम से कम दुविई मिनट तक अपडू दांतो तै गोलाई मा बरस कला। तब दुव्ई जगह दांतो तै हम अच्छा से साफ कला। और दिन मा दिवई बार बरस कन।